<hesitation> ma̱tha̱ nguátháá inii rí ma̱goo mi̱ꞌtsu, rígá ndxámá, rígá láxá, <hesitation> rígá mángú mangaa, jamí rígá má nutháa̱n sandíá, rígá nutháa̱n melúu̱n mangaa, xúꞌkhu̱ máá rígá ríꞌkhu̱u̱ <hesitation> rígá di̱i̱n mangaa jamí xúꞌkhu̱ má rígá rí nutháa̱n manzáná mangaa, jamí xúꞌkhu̱ máá ríí nutháa̱n papáyá mangaa xúꞌkhu̱ má rígá máá <hesitation> i̱ꞌwáꞌ inii ríí rígá rí mi̱ꞌtsu̱. I̱ndóó má tsúꞌkhu̱ ma̱goo ma̱tha̱ xúgi̱.